Hmn, nde mi ɗuuɗaa woosaaki ammaa ni mi kala nde mi ummii mi woosoto fuu, e mi woosoo ko heewtani milji jowi. Milji jowi boo to goɗɗo woosoto-ɗi mi anndi waɗay jaaɓanɗe ko heewtani jaaɓanɗe mbi'en teeme- ujuneere woore. So nihi woni ko mbaaway-mi wiiki kala nyalaande nde ngaɗ-mi jah- yahdu fuu e kosɗe am.